Nel migraeru las avis de nortean por mé duna tupa de hormas. Gastan la postura del sol, la luna i las estrellas pa determinal la direción. El campu manéticu terrestri tamién juega un papel emportanti ena orentación. Los patronis del'airi i la topografía tamién les ayúan a siguil las rutas de migraeru. Craru, i alogu la memoria i la esperiencia tamién suman. siguil. Assina es que llegan tan largu!